ס'איז דא אסאך עסן וואס ס'העלפט צו האבן כח, <hesitation> איינער פון די עסן וואס ס'העלפט האבן כח איז בענענאס, יאגארט, <hesitation> נאך איין זאך <hesitation> טרינקען וואסער מאכט אויך, ס'העלפט אז מ'זאל האבן מער כח, ס'איז לכאורה דא נאך עסן, איך בין אבער נישט זיכער וועכע.